La kúro’ xen júú kiee’ la jyn sún ráá’ la jyn sún jö ráá’ la jyn sún i <hesitation> i i xen, ru’ la ku xen re fáá’ra jö, xen ráá’ i bii dse ti’n xé’n jmýý. pero kí jia’ dse ti’n wɇɇ bá, dse t´’in la néé’ óó e re jmí re bána, la nëé’ óó ra jíno, la néé’ óóra e re mi dxíino, la néé’ oóra jö e dse ti’n, e kiela’ jyn sun ráá’ i dse féé’, xen ráá’ i dse féé’ mii, o ‘ñáá’ jná, ejö tý í’ xa kiéé’ ráá’, i kie la’ la bii ga ten jyn dsí e la ka’ jná la ka la jy e re fáá’ra júú kiee’ e dse ti’n jö, ‘néé’ óóra e re mý’na ba ‘néé’ jö ráá’ dse t´’im, la’ kie la jyn jö dsii, Jó sÿÿ la jyn ráá’ i xen, la nɇ néé’ köö dse dsáána jná e kie’ tá’ jöraá´’ e la lɇ í’ e jmóo e la lɇ e dse dsáána kié’ tá’.